Wila k'ih wach chikop taqee' y la chikop taqee' q'as kino'ooj kore'eer re' taqee' la la sinik la sinik ru'uum chipuuq kikamana nkitoo' kii'b' y je' laa' pues kiroo qahkamana naq ar hoj la janaj cha wach chikop kore'eer re' la tz'e' taqee' la tz'e' taqee' naq'or'ee pa nkik'axamaj wi rijawiinaq nirikojom b'eh pan qaq'orb'al la la tz'e' nrik'axamaj wi nayoqom reh nakatam naye'em rik'uxb'aal o wila qa' cha nab'anam reh la tz'e' hat nayoqom ruu' rib'eh la tz'e' tirik'axamaj tirib'araj y pues <hesitation> choqpa' qa' taqee' nritihka nrik'axamaj la tz'e' taqee'